شوف هاي السيارة مثل ما كتلك انه بانوراما و فول توماتيك وال همينه من نوع ما تصرف بانزين اربعة سلندر وتفيدك انت يعني بالدوام انه صغيرة ومجكنمة هيج فحلوة يعني